दीवारो छेद बंद कनाले सबसे पैली हम छेद तै साफ कला और सूखू कला फिर पुटटी क इस्तेमाल कैरी की जू छेद च वेथे भला। वेते चिकना कला सुखण दियोला फिर रेतन घिसी की समतल कला। लास्ट मा पेंट से छुपे दियोला।